Hatreto aloha tsy mbola nitsidika firenena hafa ankoatra ny fireneko aho fa nitetitety teto an-tanàna ihany fa <hesitation> > amin'ity taona ity mieritreritra hitsidika firenena telo dia i Malezia, Singaporo dia i Nepal. Ankoatra an'izay an, misy firenena efatra tena tiako hotsidihina an, isan'izany i Japon an, dia i Suisse, dia Italia an, dia Maldives.